Omayele ndamona monghalamwenyo yange onde apewelwe ku meme wange ou adalange tati '' fimaneka ounhu womunhu ino talela omunhu kombada yeenyala'' moshiwambo okutya ino dina omunhu mukweni eli pedu, omanga ove uli pombada shaashi mongula kapena oo eshi osho shili komesho''. Onghene monena ngaha eshi ndili ndafikama aapa ondili ndafimaneka ounhu womunhu keshe, kutya nee pamwe ohalongo ile ihalongo, nena omunhu oo ohandi mufimaneke shaashi nghishi kutya openi nenge opondodo ilipi handi kemuhanga mongula ile tutye monakwiiwa onghene omayele aandapewa fiyo onena ngaha okufimaneka ounhu womunhu ndimutaleko eli pondodo ei ndili monghalamwenyo.